افضل انه يكون عندي <hesitation> سواق شخصي، لانه <hesitation> احتاج انا اتحرك مرة كثير واروح الشغل واروح على الجامعة واسوي كذا شي بنفس الوقت، فاحتاج دايما يكون معايا <hesitation> يوصلني للمكان اللي انا ابغاه، واوقات بزحمة الشارع وباوقات الذروة يكون مرة صعب عليا اني اسوق.